<noise> Laha hanao mariage dafa magnoma roa tao mialoha. <noise> Amin'izay tsy mampanahira gny Abategna, amin'i Endritegna. Da fa fatapatary hoe firy gn' olo ho hasay. <noise> Firy gny olo afaky manatriky. <noise>